أول شي كان لازم يتكيف مع الوضع وغير عادتي أول شي كنت أستخدم مصادر طبيعية للأضاءة مثل الشموع او لمبات الزيت للطهي ممكن تستخدمي الغاز أو النار مباشرة بدل من الأجهزة الكهربائية للتبريد أو التدفئة, أستعين بالتهوية الطبيعية أو المدافئ اليديوية ما كان فيكن ترجع للكتب أو الأنشطة الخارجية مثل المشي أو الرياضة.